സുരുക്കു നന്കു മിച്രോഫിബേര് ച്ലോഥ്, ദുസ്തേര്। ഫുര്നിതുരേ ധ പോലിശി ന വൂദ് ച്ലേഅനേര്। പുര ബോദ വകോന്ജി വചൂമ് ച്ലേഅനേര് ബോദ,। ലിന്ത്രി <hesitation> രോല്ലേര് ല ധേ തന്വലി। ദുസ്തിന്ഗ് നമ സുരുതു മിത്ഥു ധു സ്തര്ത്। മല്ഥു ധു, തിത്ഥു ധു, മുത്ത വരുദു। സുരുതു മിത്ഥു ധ ചബിനേത് ശേല്ഫ് ചേഇലിന്ഗ്। ഫന് ഉപ്പദു, ഓവേന് പുര ദുസ്ത് മലിപദു। മിത്ഥു ധ പുര ദുസ്ത് തിത്ഥു ധു ജാഗദു। പോപ്പുന്ദ പഗനമ്കു തിത്ഥു ധു ജാഗഗ്ല। ഏദ്ദ ഏദ്ദ ദുസ്ത് മല്പോലി ലമിനതേ ഫുര്നിതുരേ। പുര ഇത്ഥിനിക്കു നമ മിച്രോഫിബേര് ച്ലോഥ് ഉസേ। മല്പോലി ഗ്ലസ്സ് മിര്രോര് ഗി ഏക്കു പുരല। മിച്രോഫിബേര് ഉസേ മല്പോലി ഏക്ക ഏലേച്ത്രോനിച്സ്। ഗി ത്വ് അവദു ചോമ്പുതേര് അവദു സ്പേഅകേര്। കേയ്ബോഅര്ദ് അവദു ഏക്കു നമ ഏലേച്ത്രോസ്തതിച്। ദുസ്തേര് പന്ദു വര്പന്ദു അവേന് ഉസേ മല്പോലി। സോഫ ബേദ് പുര ഫബ്രിച് അവദു ഏക്കു നമ വചൂമ്। ച്ലേഅനേര് വചൂമ് ബ്രുശ് ധത്തുഗേ ഉസേ മല്പോലി।